जूता के अलग अलग भाग जैसे नीचे सोल होएल आऊ जेमा पैर ल डालबे त पूरा गद्दा जैसन लगते आऊ। ओकर फीता जेन ल कोनो कोनो भाषा म धागा भी कहा लाते आऊ। सामने के चमड़ा वाला भाग जेला बिफर बोले जायल आऊ नीचे वाला भाग जेल हील कहलाते। जूता भी अलग अलग प्रकार म आएल जैसे हाय सोल लो सोल।